A dadi ua, ngone mansia ngone ahu toma dunia skarang nena ne, ena ma zaman mansia waje gena teknologi, anggena ge ene perkembangan dadi ngone harus mote gatebe ngone fo oras ne gatebe ngone fo pake hp, pake komputer, pake leptop, a kalo yuke ia ge ena sema yang ngone fo pake radio, a supaya ngone manfaat ge ene ma manfaat ngone na keluarga tika gulu-gulu ngone bisa hubungi ona, ngone fo telpon ona. a gatege. tege ena manfaat untuk ngone na ahu skarang nena